Kammil om häste pall'o piinüid hambit. Ja ku saq noid läbi hiussidõ tõmbat, sis näq tõmbasõgiq hiusõq sirgõs, selle et näq saavaq õnnõ sinnäq hambidõ vaihõlõ minnäq.